Buri mi dutta da mi ɓingel. To mi dutta mi waadan ko-komay be hoore am, haa emm himɓe saare somata be am. Duniyaru ɗo ɗon-ɗon bone, bone duudi. To mi dutta gaskiya mi waalan mi waala e dada be baba am, mi waadan kasuwanci, mi waadan kujeji saare, mo lootan limse, mi lootan tasaje, ko mi waada mi dabbitay ceede gaskiya.